Kartoshkani pishirish juda oddiy uni yuvasiz, po'stini tozalaysiz bo'laklarga kesib qozonga soling. Ustidan suv quyib, <hesitation> suv kartoshkani to'liq qoplagan bo'lsin, bir chimdim tuz qo'shing. Qaynab chiqgandan so'ng, o'n besh, yigirma daqiqa davomida pishiring. Pishganini vilkalar bilan tekshirishingiz mumkin. Agar yumshoq bo'lsa tayyor suvni to'kib kartoshkani iste'mol qilishingiz mumkin.